<noise> Ya tarima kase ntoro niin kumina ke labung peilaan nea labung pepakeng ku susur nendo sa mengela ngelang sat mengi mou kusimero mo labung wisa kepaarku paken sa ko moke kaluar witun nendo walina neng kasih saku mea sumero loit ku make labung sakalele pila ne tuah ku mea ma foto foto sumero ma sero loit ka apa wewean se meundangi wewean mejejemput se tamu ka apa wewean acara se mundang ni kei mea maeyang sakalele